Nifurie imanya hegha tofautitofautita vandu hang'u kwa haghire handu ukaghendabila imanya lugha iya irera tha lugha vandu vafurie, mru ni kithwahili kole kuraichi kiswahili haghire vandu vaya valongerie. Mru irera lugha tiya ta athili, kwa kolea hata kithwahili, aichiwe akaghenda handu. vandu vaichivo lugha yakwe apata shida. Kwa hiyo ni kicha mru imanya lugha tofautitofauti kole ni kingeretha, kithwahili, kana ni lugha yafo ya kenyi ni njicha mru amanye hang'u handu hengi kwaghenda kuichifo lugha ukakolea kuvurie, mru wakulethea irera kana werera na vandu vaya kuvakolerie kwapata shida hata kole kwa shigha mthaada.